Regniko angay hoe nahazo posta sarasara hono anao, angahy! Mahasasara angay izany, mba azonao hatoro anay koa hoe karakory nataonao nahatongavanao karan'izany fa tô my angay de te mba ho lasa kara anao, fa sy fantako sy hoe ino mo zany le raha ho ataoko fa miandry anao hoe karakory ah hagnoro anay hoe karakory ataoko ah mba hahavitako karaha an'izany koa?